Yu or xgësná tsiꞌ or, yu or xgësná gadz or per guꞌn xneꞌ minn nak igësma nak xun or nak guꞌn normal igësma. <noise>